كى الملابس مو صعب: أول شئ شغل الكاوية وخليها تسخن بعدين تحضر التيشيرت وتفردها على لوح الكى وتبدأ بكوى الأجزاء الكبيره الأول مثل الظهر و الأمام بعدين تنتجل للأكمام وتحرك الكاوية بحركات دائرية عشان تتأكد أن كل الجوانب تتكوى